Yádilaḃudi, óo, níḃuree nalaa mem hinum nalaa ãtuka níḃuloo nalaa. Yádilaḃudi búdielale anaru oso, anaru kuŝaan. Búdielale míezominalediel, móḃuhuśa néñale; sínizominamediel, náḃe rõ, náḃe gúren. Nádiebo ongituwi níḃuloḃo kikiaŋ, nangitu tíkiġi preskee napipiaŋ, oḃaan náḃesinerure. Minapiami, énoo etilimi kom źisaĩ, esupalĩ, kuġuhib tú nálõko, tónambuḃe oriŋale. Énoo meñaźaġadus eɭoepaseele neźaneree nibuḃuruõ bunale. Nameñalore, erehaŋunedus, eźaġadunumuŝa. Nánambenadiee, námbenadiee, námbenadiee, nádiel, nádiel, nádiel tokadie, memunehaŋu, nélomendo. Méñalolomen eźaelindo, nambenarẽhe moonarẽhemi. Ooriŋale toine, nádidiel, áĵalu netiam, méġadielode. Hani miameġaɭo wakinelaźa miame tãazune, áidizoyo źiŝenemi níźidie nuḃurino. Amileroro niḃurino amooġo oxamaṗamoḃuduŋ, buñadianiḃuġule, buñadianiḃuġule, mékiamakioġo ókiġarere, káree. Máñadie tiareniɭomoŋon, numuŝa, númuḃe kom elasik, énoo ondereloḃaan numunakom elasik númolom. Móo énoo mereṗa. Momumbuinioriñale, yádilaḃudi, ézualenaediel.